त् भेजेतेरिनौ ज्क्र मुअ फुर अगु <hesitation> गुबुन् गुबुन् रुखम्नि इदुन्ग, त् बेफोर्उ जुन्ग नुत्रितिओन् न्इगेर् न थन्ग ब्ल्। जुन्गि भेजेतेरिनौ ब्र्र द्र्इ नुत्रितिओन् मन् न्इ <hesitation> ज्, लु फुर्उ, दल् फुर्उ, आन् <hesitation> ग्ज्र्, बिएन्, बेफोर्उ जुन्ग ब्र्र। द्र्इ नुत्रितिओन् मन् न्इ <hesitation> ज्, लु फुर्उ, दल् फुर्उ, ग्ज्र्, बिएन्, बेफोर्उ जुन्ग। नुत्रितिओन् मन् न्इ <hesitation> ज्, लु फुर्उ, दल् फुर्उ, ग्ज्र्, बिएन्, बेफोर्उ जुन्ग नुत्रितिओन् मन् न्इ। द बेत्तोर् ज्य कग्नि सये वेगेतेरैन् त फिर् कुअक्स्न्ग ल।